Nɗza kata man kinè ndza kata a gab kinè maba kinè tsi tsavul kinè man zhigilè takaha kinè kinè li wali kinne ngosh ngosha, amn zune man nasa nduvna ba ai wazana kuna gau nzon me wazana kinne gau skwi nte nta kata kinne gau bi, nva nzai kinne ara man kinne nzayi nkinne ka bi ka nkishar nduva amba sum man kinna nzyi bi, kinna nzey kinna lafiya kal kabi amba giu mba na ah zluda baki ngaya nkinna nzai kinna akainna nsti ntsaval kina kinna li wali kinna kinna gim e kina' man ka gwoda chew'makar ba nka nzyi ngaya, bak ngaya zhe n'da ntsik ba mali ngaya zhe an'da ntsika man'ka gau mali ba an'tsika bi an dirka bi a'gui me bi, man nga nzau agide nasa nga nziy sata zhigile da ntakahank nga asada takahanga sata, anga ged ma skwim' man nga giya sata. nwara man nga dey nga avara nga mpez mpeza nga, nga dey nyema nga nga ntey daf nga, ara man nka deu mwi ndihi ngai ba, wa zan ka dey buroka ampotsin de? Hala!! Ai man ka dey dekwa zar ya nri aka giu ntenta ata bi ka, baki ngaya ged ka dwo vak'kadau da ba, man zan de kwa a dzaw dzaw ka ba na to ai shinka mva ba baki ga aka gana, man ka ndeva nasa kre ngaya ah zhe ba ka nvan nwa a ma' man shke nwa kre ngaya ba nga nzyi ntsaval baki'sata kadzla 'ngay de a kaga na'ba, kinna slaha nza ntsaval kinna ndzon baba mama nagadak nga nzyi ngaya, man tawash shika kinè gi ndzon bi nva nzay kinna dalai babga, agide skwi nta akinn gi ndzon de gui meme na gada'kine' kinna slaha kinne nfyi nduv kine' akine nzay kine. <noise> Man ka kazlana bi man nɗzaw avungaya zan n'day na tè gada, zan n'kwala abaki ta gada, aka dzow ntahad ara kid'sata arai zhigile ba achokwo nasa ba aka gide'gide ah, man da gau ginne ah zhigile ba aka giya a' aka gimme? To nta ta amba ba ana gadaka abaki ngaya ba harwash kagada maka ka saka nda zoum ngaya agide ba kaga ka na mungaya agide nga ndaka mped kabi ka ngad ka gad kabi nka skwisa kabi, zhigile n' an gadaka an gad gwod gwodah ana gadak'sa arai zhigile an takaha'nga ngu mwura nzduna ah mari man nta gecha sata ahara mana na nhuduk man nte gecha sata a ara man nte da aged sam nkuda a' ara man nta ntiya skwin'ndi anta ndiya'a ara amn nte gui me arai nye ba eh dow vasa ka ay ntau vasa nka, arai man skwi man zhigile gad kam nva gau nta man ana gada kinna sata, arai zhigile ba an gan nga anga giya a' anga nsti nsteval nga nga li walin'nga, anga gui'manga, anga giu wanda ah zhigile ba an ntakahan nga, avasa mva gau nriya nri maffa nta ged ba arai zhigile an nwaiy nga aranta anga geda aranta ta arai zhigle ba an dwo ndu mana anshke arante agada ndey na nwi aranta ba aray mèmè ba amba, zhigilè man n'takahanga gudum anga gui nawa nawa anga gima gudum ba aranta kata, zhigile mba n'takahanga saba aranta nta. Zaman a tsukoda atagada aranta ba arai ngwada nga mana nhudukw mana maf'maff'sa anga gada geche geche nga anga ngada tsi tsavul nga, nag gada li wali nga, nga gada sli dumash nga, nga gi meme nga, nga gada nkudi mari nga ara nhalaki, nga kid ndivad nga ara nhalaki, nga kid nsli nga ara nhlakai nga gi menme, ngagiyata angada ngeche ngeche ara nhalaki an nga gada gada nga nfyi na skwa ma. nga nfyi skwa ndeba un diy ba. nga nfyi mpatari nga nfyi <hesitation> mpecha nha ama, kat arai nga gada nwaiy nasa nga, ai zhigilè agada a kinè gau nte asaba na gad ma ana gada ara nta ta ayè ana gada anga ndzay nga, ayè ana gada zhigile da n'takahanga arai ga nvanga anga gada gi wau wau ana skwisa avasa nga gada mpez mpeza. ana masara vasa nga mpeza nvanda nga. nga mpeza diya nga, nga mpeza gougum nga n'nag ntyi mokwotub' anga mwur marawudh' anga gi meme? N'nag ntyi daf, nga nkid nwtsika nga nshula nshula anga. an'nga ndiya'a anga gimme arai zhigile n'takahanga avasa anga gada gui wadata aranasa ai gada gada nye, zhigilè man agada a kinè kaba ana gada ara nta ta. <noise>